Reo bôka Nizerià ndraiky zen̈y, fomban-drazana bôka Nizerià zen̈y, ny vônalohan’ny vola- ny fanjavan’ny ôktôbra zen̈y rô no manan̈o fahaleovan-ten̈a. Amin’ny andran’in̈y amy zen̈’irô manao parady militaira, manao selebrasion bôka fomban-drazana àby ren̈y manao ida àby reo zen̈y. De amy zay andran’izay zen̈y rô io manan̈o selebrasion be man̈erana ny firenena jiàby.